Aghire ndeghe ha njerunjeru. Njerunjeru tichiagha nyumba tavyo kwa itondo. Eghenda andu aghire matondo yaondoa ighede igheagha kisungi chakwe kwa iyagha na itondo. Ndeghe tingi ni tha, thathe ni dofi. Dofi uchiirima iagha nyumba yakwe kwaiondoa mara ighende iyaghe nyumba yakwe kindo kichaa ka nyumba yake ketha nyungu mirachoo mumulio uliongo lua mbai kicha inaingie. And the na tukicheghenda igheshigha tuundue mara mirii utawiwea rudu rudu na <hesitation> ma-mafuyagha ghuku tighe nitigheagia nyumba ichie makua ya nyumba kindo kichaa handu he-hela na hevikia.